Kôfa ande hagnagno vakansy a Fransy zah, nde valizy ataoko agnat valizinah akao jaoka fôlo, chemise fito, tiserta valo, aveke kiraro ndregny dimy.